Alaa, miin mi ñaamataa teewu demaaɗo. Ngati ɗum natti wonde teewu. Teewu kayi moƴƴo, ganndaaɗo ko teewu dammuwol. Kono teewu demaaɗo, ɗum natti wonde teewu.